هو البلا لو بلو بريفيري تاعي هو اللحم مع الشومبينيون الاصوص بلونش, يجي فريمون بنين, سينون باش يتبدل علا العام نون, بارسك قادر ناكله في أي سيزون, بغا صيف شتا لخريف أي وقت نقد ناكله ما عنديش فيها مشكل